Kopui ri ngay tlakdihi ataang hituan, law nuam chin maase, atam zova hituan, alaw thonom leklek zokin kasea. <hesitation> Atan ju kopui, ring takaan ri kian, ing dihi alaw ngur tehia, nopang titanpeituan, law tam ania, <hesitation> pui tling titanpon, <hesitation> ri siet nuam tak, hi ani lem law, in kasea ani. Pui aranruika kalom tsanper, pakataka sietu, <hesitation> arwa asurdon vang hei ania, <hesitation> arwa asura <hesitation> kolaile, boruak deh, alaw thieng lemdon, <hesitation> vang tehien, kalaw lom china. <hesitation> Kopui ri vang tak alom nilawing anua, alaw tilten, <hesitation> tillau tente, vang zohien, kalaw lom china. <hesitation> Bawangin ge ma tak hituan, heme ri hien, ngong thuik tak. Tutin abane em em law, ani.